עַנְדִי רוֹטִינִי הַחָאס בְּחַלִי בְּחָאל אִי וַחְד, עָדָה כּנְפִיק עַל סְבַעָה דִיַּאל בֹּּצְח, פְּתוּר דִיַּאלִי כִּיְּקוּן תְּקְרִיבָאן עַל תְמְנִיָּה, הַגְּדָא כּנְחַאוּל נָאכְלוּ עַל הַוְדָה בְּאַחַד הַאָפְטַאר, אִמָא הָעַשַּׁאא פַּגָּאדִי בְּלַאק יְקוּן עַל תְמְנִיָּה דִיַּאל הַלַיְל, וּבַעְדָהָ כּנְקוּן מְסְתַעִד בַּשּׁ נְמְשִי נִנְעַס מַעַ הַחְדַאש דִיַּאל הַלַיְל, הַדָּא רוֹטִינִי כִּיַּסְעַדְנִי וְיְקוּן מוּנַזַמ.